c̲h̲i nak ti bid gu'n xne'dz dios gu'n mbanma, bos ti ejemplo x̱i'k nak ti minn tib minn minndo' y sti minngol pero gu'n nonc̲h̲a bi'ldza lë' minn c̲h̲u'nn konoser xti'dz dios, gunu nonc̲h̲a gunugana zi'd lë'ma c̲h̲ap kwidad bida chenma y xka gunu nak gu'n nonc̲h̲a lo dios.